जदि मैं किसी विदेशी शहर मं खो जाऊं, तो पहले मं पास के लोगन स मदद मांगूंगा। उन्को अपनी मंजिल बारे मं साधारण और सादा शब्दन मं बताऊंगा। जदि भाषा की समस्या हो, तो मोबाइल में ट्रांसलेशन ऐप का इस्तेमाल करकै अपनी बात समझाऊंगा। फिर, मैं आसपास के प्रमुख जगहन या रास्तन का पता करूंगा, जैसे मेट्रो स्टेशन या प्रमुख चौक, क्योंकि वहाँ दिशा-निर्देश मिल सकते हैं। अगर इंटरनेट की सुविधा हो, तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करकै सही रास्ता ढूंढूंगा।